Nini luga jani jakilangi, nenda sana niifunze luga kilangi, kiswairi, kingereza, na sakuntange <hesitation> kifaransa. No sakanitange da kigogo, chaasi, kimburu, kimasai na sakanitange vyosi lakini, uwezo wasina ruku wotanga vyosi, yotakiwa niurye vantu labda kilangi, kiswahiri, kingereza, labda naiki nozingatia sana.